Izy koa ke te ihignana voandraha maromaro, nefa i rabekin'igny ah ôhatra izy ake, mangala mangala tsaramaso igny afangaro kahoatra na fangarona hena na afangaro voandraha hafa mitovitovy amign'igny aveke ôhatra tsy tsy hoagniny miaraka amy vary fa hoagniny amizao fôgna.